بجول له بهدوء أدري أنك تبي تسولف، بس والله عندي شغل لازم أخلصه إيش رأيك نكمل سوالفنا عجب ما اخلص؟ بهالطريقة ما أكون خربت العلاقة وفي نفس الوجت وظحت لأني محتاجة أركز.